Mbaetɨko jupi jare ikavi ipuere vaera yayemboe mɨmba paraetete re, jae reta mbaetɨ ko guɨnoi teko ipuere vaera jeko mbae reve yande yayuka jare yayapo, yayemboe je jaema mbaetɨ ikavi kua yayapo vaera porque mɨmba reta ko yande ramiño vi ko kua mɨmba reta